आलोय बाके करबे काज सबते पहली आलोय लेयो। बाय छीलो और जो है पानी ते साफ कर लेयो बके बाद एक जगह आंच जराओ और आलोय लेके आंच पे रखो। और आंच जो है धीमी धीमी होनी चाहिये। धीमी धीमी आंच पे आलोय सिकंदेयो, जब्ब आलो सिक जाबेगो, और हलको हलको गरम है जैगो जा तरीके ते जो है।